El clima’l Reinu Uníu es templáu i lluviosu, con iviernus suavis i branus frescus. Un dau entressanti del clima del Reinu Uníu es la enfrujencia dela Corrienti'l Golfu. Enque está al mesmu altol que angunas partis de Canadá, los sus iviernus sonin más ducis por mé d'esta corrienti calienti. Estu mos da la espricaera de porque n'angunas partis comu en Cornualles puein rescrecel prantas comu las palmeras.